ⵙⵓⴼⴳⵀⴻ ⴷⵎoⵓⵙⴳⵀⴻ ⵡⴰⴷ ⵎⵏ ⵔⵉⵢⴰⴷⴰⵢⴰⵜ ⵉⵡⴰⴷ ⵣⴰⵢⵉⵏ ⴰⵓⵔⴰⴷ ⴷⵓⵏⴰⵜ. ⴻⴷⵉⵜⵀ ⵔⵉⵢⴰⴷⴰⵜ ⴰⵇⴰ ⴽⴷⴽⵓⴷⵡⴰⵀⵉ ⵜⵓⵎⵜⵓⵔⴰⵀⵉ ⵜⵓⵎⴼⵓⴷⴰ ⵉⵎⴰⵏⵉⵎ ⴰⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙⴰⵀⵉⵎ. ⵔⵉⵢⴰⴷⴰⵀⵉ ⵜⵓⵎⴼⵓⵏⴰ ⴽⵉⵎⴰⵏⵉⵎ ⵜⴷⵡⴼⵓ ⴰⵓⵔⴰⴷ ⴷⵓⵏⴰⵜ ⵉⵢⵉⵎ ⴼⴰⵏⵉⵎ, ⵀⴻ ⵜⵓⵎⴼⵓⴷⴰ ⴰⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙⴰⵀⵉⵎ.